Maɗɗo, máyusinii hoɗndeɗ ɗum kaɓɓitorde njamaaji laawol ko nguuɗe ngal ko njamaaji rewɓe ngal ngal. Máyusinii ngal rewɓe sabu rewɓe fiyaangu e faya ngal.